குறைந்த மகசூல் வழக்கமான பண்ணைகளுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​கரிமப் பண்ணைகள் ஒரு ஏக்கருக்கு குறைவான விளைச்சலை அளிக்கின்றன. கவனமாக கையாளுதல் மற்றும் விநியோகம் கரிமப் பொருட்களுக்கு சிறப்பு சேமிப்பு மற்றும் அடிக்கடி போக்குவரத்து தேவைப்படுகிறது, ஏனெனில் குறுகிய கால ஆயுட்காலம், கையாளுதல் செலவுகள் அதிகரிக்கும்